So durma nanngimaama, arannde kaa fuu celaa e lootaade ndiyan ɓuuɓɗan. Ɗiɗaɓel, ɓamaa moɗe ana woodi cawrooje durma. Ɗun nii laatotoo safaare durma. Ko tawetee ana sakkoo ɗun, waawa sawrude ɗun. So wanaa ɗun <hesitation> fulɓe ana mbiya durma yo ñaw jawaaɗo.